ابد ما اقبل هالكلام عالرياضيات أنا انسان كلش احب الرياضيات الرياضيات مادة اساسيه بحياتنا ما تطيق تعيش بدون رياضيات ابدا مستحيل تطيق تعيش بدون رياضيات الناجح بالرياضيات ناجح بالحياة والما ناجح بالرياضيات بحياتو ما ينجح بالحياة معغف هاي نظريتي ف كلمن ونظريتو